روحت السوج المباركية مع صديقاتي مؤخرًا الجو كان حلو، والمكان يشرح الصدر الأكل الجهوة كل شي هناك يحت إحساس بالماظي الجميل.